Metema au dadik pahlawan esa fo sanga tao a kala alien na so na, neme fiksi-fiksi ilmiah la latudu hatoli a an tao lakalah alien ndia so na alpake musik, pake oe, sinar laser, ta so na kedi ndius.